Mi ekkitan womarde, mi dingan womugo wakkati mi suklai pat har mi vowa. ngam womarde dum jartungo bandu on do wata jokke goddo saata